gott kvöld engin samstaða er á Alþingi um það hvaða mál eigi að fara í gegn áður en því verður slitið í lok maí umdeild og áfengisfrumvarp verða að öllum líkindum ekki afgreidd og þá er óvíst hvort að frumvarp um jafnlaunavottun hafi nægan stuðning stjórnarflokkanna það eru fáir þingdagar eftir og stór hluti þeirra mun fara í umræður um fjármálaáætlun stjórnarinnar hverju vilja stjórnarflokkarnir ná í gegn og hvað ætlar stjórnarandstaðan að gera við komumst að því

við ræðum einnig um ófrjósemi sem eitt af hverjum sex Íslendingum glímir við að minnsta kosti hluta úr ævinni tilvera tilvera samtök um

vilja vekja athygli á því að á meðan ekki er veittur fjárstuðningur til fá ekki allir tækifæri til að reyna að eignast fjölskyldu og í menningunni verður rætt við Auði Ólafsdóttur rithöfund en við byrjum á þeim Katrínu Jakobsdóttur formanni v g og Birgi Ármannssyni þingflokksformanni Sjálfstæðisflokksins þau eru sest hjá Baldvin velkomin

bæði tvö

að fá að byrja á þér af því að þetta frumvarp um jafnlaunavottun hefur auðvitað verið í forgangi hjá ykkur í ríkisstjórninni og Viðreisn

mikla áherslu á að það mál klárist svo ég spyrji þig munt þú

þannig að það er auðvitað stefnt að því að klára það og málsmeðferð í alsherjar og menntamálanefnd núna og mér skilst að að nefndin muni nota næstu daga til þess að fara yfir það mál ég held að í morgun hafi komið gestir út af því með ýmsar athugasemdir og það er verið að fara yfir einstaka þætti þess en ég held við getum gert

fyrir því að það klárist en málin

eru náttúrulega enn þá í vinnslu þannig að við vitum ekki alveg nákvæmlega hvað klárast og hvað klárast ekki en nú hafa verið efasemdir um þetta mál innan þíns flokks eru eru allir þar sammála um það að þetta mál eigi að ná í gegn ég reikna með að niðustaðan í málinu verði þannig að það verði nokkuð víðtæk samstaða um hana

ég bara geri ráð fyrir því að menn tali sig niður á niðurstöðu sem menn geta sætt sig við þannig að þannig að ég hef engar áhyggjur af því máli Katrín

svona eitt af þeim málum sem stjórnarflokkarnir hafa lagt áherslu á og þið í stjórnarandstöðunni kannski fyrir fram hefði maður búist við

að þetta væri svona eitt af þeim málum

sem þið mynduð styðja gerið þið það við tökum heilshugar undir markmið þessa frumvarps sem er að jafna óútskýrðan launamun kynjanna og taka á því vandamáli sem því miður hefur verið landlægt hér á landi í ár og áratugi það sem skiptir hins vegar máli að gera og

ég tel núna að Birgir sé að segja að þetta er stórt mál og það skiptir máli að það sé almennilega unnið við erum með fimm

og við leggjum áherslu á það samkvæmt starfsáætlun hinni margfrægu starfsáætlun þingsins og við leggjum áherslu á að sú lagasetning

fari í gegn á þessum dögum að til hennar sé vandað í þessu tiltekna máli viljum við sannfærast um það að þetta frumvarp þjóni þeim góðu markmiðum sem því er ætlað að uppfylla sem er þá að sporna í raun gegn launamun kynjanna og það er eitt af því sem við þurfum að gera það hafa komið umsagnir þar sem sitt sýnist hverjum um þau markmið þannig að það er auðvitað mikilvægt að

gefi sér tíma til að fara yfir það þannig að markmiðunum sé náð ef þú ættir að forgangsraða segja eitthvað til um hvaða mál það eru sem sem þinn flokkur til að mynda getur hugsað sér að nái fram að ganga á þessu þingi eru einhver sérstök

að þið getið stutt eða

þið hafið sérstakan áhuga á að nái fram að ganga það eru auðvitað mál sem eru inni í þinginu frá ríkisstjórninni sem ég tel að geti náðst góð þverpólitísk samstaða um og ég nefni til dæmis mál sem lúta

að málefnum fatlaðra en það er að sama skapi mál sem kom mjög seint fram og á eftir að vinna mikið í og eins og ég sagði hér áðan

eru auðvitað allt of mörg dæmi um það að þingið sé að klára

afdrifarík mistök í lagasetningu og það eru bara ekki vinnubrögð sem við erum til í að taka þátt í

þegar þú spyrð mig hverju viljum við ná fram við auðvitað skipum minnihluta þannig við

erum ekkert sérstaklega áhugasöm um mörg mál hjá ríkisstjórninni og ég nefni auðvitað það stærsta mál sem á eftir að ræða í þinginu sem er fjármálaáætlun til fimm ára sem ég tel og margir taka undir þau sjónarmið að verði mikil spennitreyja á það hvernig við ætlum að haga samfélagslegum

rekstri hér á næstu fimm árum og það mál auðvitað mun kalla á umræðu því það varðar pólitískar áherslur þessarar ríkisstjórnar í málaflokkunum sem voru mest til umræðu fyrir kosningar heilbrigðismálunum menntamálunum hvað varðar kjör aldraðra og öryrkja hvað varðar húsnæðismál og því miður er framtíðarsýnin

sem þarna er verið að birta að hún er ekki sú sem var rædd hér fyrir kosningar en umræðan sem er í gangi núna um þessa fjármálaáætlun er hún er hún eins og hún er vegna þess að þingið dálítið hljóp yfir eina pólitíska umræðu um fjárlög af því að umræðan um fjárlög fyrir áramót var auðvitað ekki hefðbundin eru menn að taka núna umræðu sem ætti kannski frekar heima í fjárlögum

lagaumhverfi um opinber fjármál þar sem lögð er fram fjármálastefna og fjármálaáætlun og síðan fjárlög þannig þetta tengist svo sem ekkert fjárlögunum sem voru mjög sérstök eins og þú segir

fyrir jól hér er ný ríkisstjórn að setja sína stefnu sitt mark á það hvernig hún vill halda á samfélaginu næstu fimm árin og það er auðvitað alveg ljóst að það er gríðarlegur ágreiningur um þessa stefnu og ég nefndi hér þessa stóru málaflokka sem þarna er verið að taka mjög stórar ákvarðanir um fyrir næstu ár ef ég má aðeins þessi nýju lög um opinber fjármál í gegn í fyrsta sinn þannig við erum í fyrsta sinn að afgreiða fjármálastefnu núna fyrr í vetur og fjármálaáætlun núna draga upp stóru drættina í sambandi við ríkisfjármálin og við erum svolítið að prófa okkur áfram í þinginu með það hvernig við gerum þetta og það

svolítið mark á þingstörfin núna það voru til dæmis tvær vikur núna í apríl sem fóru hjá öllum nefndum þingsins eingöngu í fjármálaáætlunina sem hefðu ella nýst til að vinna önnur mál þannig

sinn þátt í því að þetta er svolítið öðruvísi vorþing heldur en við

erum vön vegna þess að það hefur verið svo mikil og þung áhersla á þetta eina mál og það hefur ekki bara ein nefnd verið bundin í því heldur allar nefndir þannig vaxið þetta mál að hér eru inni ýmis góð mál mál

að þverpólitísk samstaða náist um og mál sem eru kannski fyrst og fremst tæknilegs eðlis en ekki pólitísk en þetta mál auðvitað snýst um pólitíska stefnu þessarar ríkisstjórnar og meirihlutans á bak við hana og eðlilega mun langmestur

eðlilega sko eðlilega og ég held að allir geri ráð fyrir því að þetta verði helsta núna á vorþingi og er í raun og veru

af hálfu ríkisstjórnarinnar forgangsmál að koma í gegn er kannski ekki skrítið að það séu átök um þetta mál á milli stjórnarandstöðu og stjórnarinnar

auðvitað eru ákveðnir þættir þarna

sem eru ræddir og eru skiptar skoðanir um en ég er ekki í nokkrum vafa um að við munum ná sameiginlegri niðurstöðu í því þú er bjartsýnn um sameiginlega niðurstöðu þú talar um þetta og jafnlaunavottunina líka en þíns flokks sem hafa lýst yfir andstöðu við þætti fjármálaáætlunarinnar og önnur frumvörp ég bendi

vegar á að það sem hefur verið umdeilt og þú ert að vísa til er fyrst og fremst virðisaukaskattsbreytingin hún er að vísu nefnd í fjármálaáætluninni en það er ekki verið að taka ákvörðun um hana núna þannig það er ekki verið að breyta lögunum með þeim hætti þetta hlýtur að vera tilgangur þess að það sé menn eru náttúrulega með þessari umræðu að nú að vori fyrst og fremst að fá fram áherslur það er verið að

leggja stóru línurnar í þessu fjárlög koma síðan til afgreiðslu í haust og frumvörp sem fylgja þeim tekjuöflunarfrumvörp eða önnur slík frumvörp fjármálaáætlun er síðan endurskoðuð árlega þannig það er ekki eins og menn séu að negla hlutina

þó að þessi áætlun sé afgreidd með einhverjum tilteknum hætti en það er einmitt stóra umhugsunarefnið sko ekki negla hlutina til

það er alveg rétt til að mynda samþykktum við fjármálaáætlun til fimm ára í ágúst síðastliðnum þar sem

þá og við sjáum strax talsverðar breytingar ég meina við höfum verið að benda á það til að mynda að framlög til framhaldsskóla landsins eru skert stórlega frá þessari áætlun sem kemur núna fram það er í raun

og veru aukinn niðurskurður og styttingin sem fyrrverandi menntamálaráðherra tók einhliða ákvörðun um og átti að bæta að fullu með peningum það er ekki staðið við þau áform þessi áætlun stendur engan vegin undir þeim væntingum og í raun og veru þegar við tökum frá það sem á að leggja til byggingar nýs spítala sem er auðvitað mjög gott mál þá sjáum við fram á áframhaldandi vandamál

í rekstri opinberra sjúkrahúsa

ég spyr til hvers að gera fimm ára áætlanir ef síðan á bara að mæta í fjárlög og taka nýjar ákvarðanir bæði um þau útgjöld sem menn

takast á um eða virðisaukaskattshækkun á ferðaþjónustu sem réttilega er bent á hér að hefur verið umdeildust og ekki hvað minnst deilt um í hópi þingmanna Sjálfstæðisflokksins en

reyna að tileinka okkur nýtt vinnulag mjög áhugavert vinnulag

en meðal annars felst það í því að við erum í raun og veru að opna á umræðu um svona stefnumörkun fyrr í ferlinu heldur en hefur verið gamla vinnulagið í sambandi við fjárlög var að fjármálaráðherra mætti bara á fyrsta degi þings að hausti með frumvarp

lítið verið skoðað utan ríkisstjórnar fyrir þann tíma staðfest á lokasprettinum af þingflokkum stjórnarflokka en hafði ekki fengið neina umræðu í þinginu eða neitt svoleiðis áður svo hafði fjárlaganefnd þrjá mánuði til þess að afgreiða málið

færa svona umræðu um meginlínurnar miklu framar í ferlið til þess að gefa þinginu kost á inn í umræðuna já en sýnir þetta ekki bara að þegar þessi ríkisstjórn var mynduð þá var umræða um mjög stóra málaflokka

ekki kláruð og ég held nú ekki en hins vegar

held ég að menn verði að athuga þessi ríkisstjórn tekur við ráðherrarnir mættir til svara í þinginu fyrir störf sinna ráðuneyta og varla búnir að venjast

erum við kannski miklu skemur komin í ferlinu heldur en heldur en þegar er það

þá bara að rætast það sem menn sögðu að þessar kosningar í haust myndu ekki bara eyðileggja innan gæsalappa haustþingið

að missa út eiginlega heilan þessi atburðarás hefur auðvitað ákveðin áhrif og

erum ekki að missa út veturinn með þessum hætti en hins vegar

má segja að hið hefðbundna

hefur verið að það er kosið að vori og í raun hefur ríkisstjórn haft þrjá til fjóra mánuði til þess að undirbúa sig undir það þing sem er komandi en núna tekur ríkisstjórn við á miðjum vetri og í miðju þingi og auðvitað setur það svip sinn á þetta stefnumarkandi mál af hálfu þessarar ríkisstjórnar ekki komið fram einmitt Katrín rétt að lokum af því það hefur verið rætt um að meirihlutinn sé tæpur maður hefði haldið að þið í stjórnarandstöðunni væruð í dauðafæri að nýta ykkur það eruð þið að gera það eruð þið að koma fram með með stór mál sem þið ættuð einhvern vegin að geta mögulega þrýst í gegn núna við erum auðvitað að koma með mörg mjög góð mál af hálfu stjórnarandstöðunnar og margar mjög góðar tillögur sem hafa verið að fá

góðar umsagnir og ég nefni til að mynda tillögu okkar í Vinstri hreyfingunni grænu framboði um að lengja fæðingarorlofið upp í tólf mánuði sem hefur fengið mjög jákvæðar umsagnir í þinglegri meðferð og ég hef auðvitað vonast til þess að ríkisstjórn með þetta nauman meirihluta í þinginu eins manns meirihluta og minnihluta atkvæði á bakvið sig að hún myndi sýna það í verki að hún vildi eiga virt samráð við stjórnarandstöðuna að hún myndi leggja áherslu á að það næðist þingleg samstaða til að mynda um mál sem eru ekki endilega ríkisstjórnarmál við höfum ekki fengið að sjá þá ásjónu enn þá en ég vonast auðvitað til þess að þessi ríkisstjórn þar sem

virðist vera nokkuð þó hún sé stutt á veg komin að hún átti sig á því að það var kallað eftir þessari breiðu skírskotun í kosningum og leið þessarar ríkisstjórnar til að ná henni er að eiga slíkt aukið samráð ég verð að

margan hátt hafa þingstörfin gengið bara býsna vel í vor

og að undanförnu undanförnu hefur verið

gangur bæði í starfi nefnda og í starfi þingsins

síst stjórnarandstöðunni að þakka jæja við skulum láta þetta verða lokaorðin takk fyrir komuna

hér eru stödd Ásta Sól Kristjánsdóttir varaformaður og Björn Gunnar Rafnsson sem hefur reynslu af glímunni við þetta Ásta getur þú útskýrt fyrir okkur fyrst í stuttu máli út á hvað þetta gengur þessi vitundarvakning já tilvera ákvað að ráðast í gerð myndbanda

sem tekin voru viðtöl við sex einstaklinga sem hafa reynslu af ófrjósemi og með þessum sögum viljum við vekja athygli á þessum sjúkdómi sem ófrjósemi er og auka vitund almennings björn þú og þið hafið reynslu af þessari glímu eins og ég nefndi hvernig gekk þetta fyrir sig hjá ykkur sko þetta byrjar hjá

í fyrra sambandi þá bý ég erlendis og ekkert gekk og ég byrja á að fara í rannsókn og það kemur fram að ég sé með engin hreyfanleg sæði bara ekkert og það

gríðarlegt áfall það má segja að þetta sé karlmennskunnar og eitthvað sem nei þú ræðir þetta ekkert mikið við næsta mann sko fólk gerir það ekki

tala um þetta að fyrra bragði en er alveg óhræddur um að tala um þetta við aðra og

í Bretlandi eða þá að koma heim og

og við fórum hingað heim það var töluvert ódýrara fyrir okkur svo endar með því að meðgangan gekk ekki og hún missti fóstur eftir tíu vikur og upp frá því

förum við að stíast að allt fór í klessu já það að þurfa að glíma við þetta þetta

situr djúpt í mannfólkinu að vilja eignast börn

og þú nefndir að það var ódýrara fyrir ykkur það er kannski að hluta til það sem þið hafið verið að benda á að það eru ekki allir sem hafa efni á því að

láta á þetta reyna nei þetta er töluvert dýrt og þetta var kannski ekki jafn mikill kostnaður þegar þau voru að hefja sitt ferli en þannig er í dag að fyrsta glasa eða smásjár

er ekki niðurgreidd af ríkinu það voru áður fyrr fjórir

erum við að tala um hálfa milljón með einhverjar rannsóknir og kannski

er mjög þungur þungur baggi fyrir marga það þurfa allir sem þurfa á þessari hjálp að halda að fara í fyrstu meðferðina já stærsti þröskuldurinn já og svo líka ef fólk býr úti á landi þá bætist þar við ferðakostnaður af því að hann er ekki greiddur nema fyrir þá sem eru í niðurgreiddum meðferðum þannig við viljum virkilega vekja athygli á þessu nauðsyn þess að byrja að niðurgreiða þessa fyrstu meðferð aftur hvernig er þetta í samanburði við nágrannalöndin til dæmis þá eru þrjár meðferðir að jafnaði greiddar að fullu af ríkinu þannig að á Íslandi er verið að tala um þrjár meðferðir sem eru niðurgreiddar svona

fimmtíu prósent held ég að það sé núna en á hinum Norðurlöndunum er það að fullu það er þá kannski greitt fyrir lyf eða eitthvað komugjald eða eitthvað slíkt og svo

er það meira að segja í löndum eins og

þrjár meðferðir líka greiddar að fullu af því að þau eru bara búin að átta sig á mikilvægi þess að viðhalda mannfjöldanum Björn við getum samt ekki skilið við þína sögu þarna vegna þess að svo er nú á henni

ekki að segja fallegur endir en að minnsta

svo kynnist ég yndislegri konu og við byrjum fljótlega að tala um að byrja á þessu ferli og og hérna ég var fyrst í eitt ár á lyfjameðferð til þess að laga mína framleiðslu og það gekk bara mjög vel

í fyrstu tilraun

eigum þriggja mánaða dóttur í dag

þriggja mánaða í dag já til hamingju með það og það átti farsælan endi en þetta kostaði líka sitt já já já heldur betur heldur betur og fyrir okkur að fara í eina meðferð það flestir eru að fara í meðferðir og jafn vel

þannig það þýðir ekkert að líta

þið áttuð fund með heilbrigðisráðherra við eigum fund með honum á morgun þið eigið fund með honum á morgun já þar sem þetta verður borið borið á borð já og við ætlum einnig að vekja athygli á þessu með

tjörnina með tóma barnavagna svona til þess að sýna fólki þann sársauka sem fylgir því að ganga í gegnum ófrjósemi takk fyrir komuna og fyrir að deila þessu með okkur Björn og Ásta Sól

gott kvöld

á rás eitt sem hljómar síðasta hálftímann fyrir tíu fréttir á hverju kvöldi er fyrir löngu orðin fasti í íslensku bókmenntalífi

að njóta í lestri höfundar Ólafsdóttur undantekningin bókin sem kom út tvö þúsund og tólf er af mörgum talin ein forvitnilegasta skáldsaga á síðari árum hér á landi í tilefni af lestrinum ræddi Guðni Tómasson dagskrárgerðarmaður á Rás eitt við Auði

sambúðarslit að einhverju leyti og viðbrögð okkar við svikum í lífinu og stórum áföllum

endurmetum stöðuna og reynum

að gera hlutina upp þegar allt virðist vera að gliðna í sundur já undantekningin hefst á síðasta kvöldi ársins gamlárskvöld á því að eiginmaður söguhetjunnar Maríu segist elska annan karlmann hann sé farinn frá henni og hún sé síðasta konan í lífi hans í rauninni að hún sé undantekningin því hann gerði ekki ráð fyrir

verða ástfanginn af konu heimurinn í rauninni hrynur yfir hana þessi hugmynd að vera á á tímamótum í sínu lífi og þarf að endurmeta allt þannig að það er eins og fyrir og eftir í rauninni María og flóki sem slíta samvistum það

um það hvað þau eru falleg hún er nánast eins og

sér hana fyrir sér og veit ekki hvernig maður á að teikna hana upp í huganum hún falleg hún er samt hrikalega illa læs á þeirra fortíð og hægt og rólega í gegnum söguna að endurmeta þeirra samband og öll þau litlu smáatriði sem

hvert flóki stefndi hún er blind á það eins og við erum erum oft á það sem stendur okkur næst

sem ég hafði áhuga á var hugmyndin ég sá heimildamynd á b b c á heilann þar komst ég að því að ímyndunaraflið er á sama stað og og minnið í heilanum

í samhengi við sagnfræði og og og sannleik mig vantaði einhvern atburð í upphafi sögu sem yrði til þess að söguhetjan yrði stöðugt að rifja upp fást við minningar og minni hún er að endurskapa það sem var áður það merkilega er að þegar við rifjum eitthvað upp festumst í einhverju að í hvert sinn sem við rifjum upp sama atburð bætum við hlutum við með ímyndunaraflinu hann breytist stöðugt þess vegna má má oft sjá í bókinni vinkla á sama atburð þá er ég er ég að leika mér með þetta

í öllum þínum bókum það er kannski ekkert til sem heitir normal manneskja eða normal fjölskyldulíf eða sé ein af undirliggjandi hugmyndum að það er til alls kyns fjölskyldumynstur er ein ein mynd sem er dregin upp í bókinni af mismunandi tegundum af hreiðrum það eru til það er til alls kyns fjölskyldumynstur sem virka það er

alltaf að reyna að snapa hugmyndir af samferðamönnum

til að nýta í sögurnar er hægt að spyrja er hættulegt að þekkja rithöfund endar maður í skáldsögu fyrir rithöfundinn sem sækir sér

jafn mikið um það að lesandinn stelur hugmyndum af rithöfundinum úr skáldskapnum og ganga aftur þær rætast á á honum og ganga inn í inn í lífið þetta virkar í báðar áttir

Ólafsdóttir höfundur

takk fyrir við bendum á að horfa má á viðtal Guðna við Auði Övu í heild sinni á vefsíðu okkar RÚV punktur is á sunnudag verður svo útvarpsþáttur um Auði og undantekninguna á Rás eitt klukkan þrjú en þættinum er lokið í kvöld veriði sæl